هلاو اكلك شبيك اذا انت يعني حيل حاب تتعلمها اللغة حاول انه تحجي ويه ناس native بال يعني بال كول ويايه بالانترنت حاول يعني تفوت محادثات تفوت برامج اكو برامج كم اني فتت كم واحد بيها ماللغة انكليزية تفوت انه تحجي وياهم باللغة وهم مرات يعني من يجاوبوك راح شوية تتعلم يعني ال هذا اللغة المضبوط يعني وحاول دائما تسمع ال يعني مثلا اغاني او الفلم بلا ترجمة هيجي راح تتعلم اللغة اكثر